An karazagna toe-trandro le haiky magnôragna, misy varatra, misy neizy, mafagna, meintagny, magnerika, mamisimpisigna, <noise> andro misy zavogna, mandrivotra.